Chi <hesitation> oweh omo wnadi lekan <hesitation> letwon andi be be phadi chi de kan ba tung baned embe bada tenn a ba tam le per pada bah ba je <hesitation> ba fe ogua ah bar pe ogua ba ke baned mbe badi mam heh bo pkang a ba chia antue <hesitation> a ba woh bapam kanphan ochenge baned ba ne bunch belu le ashie belu ba pe loe nea fad ba ke tour baned na tudle ba fu etem Ba ku ba pked de tem ba bu tiegi <hesitation> ba keng ah! <hesitation> ncup kelu le ewa ba de lesong be den aye ke beneh, na ba muny tah tah be ku ne before be jar kese le ayep wa ka fe ka fa be woa Bē mung ka ye ta ta etem <hesitation> orger banel eter be bia <hesitation> bebia mbe a-who bun na ka pke Ar ga fu belu le lakan <hesitation> tun belu ebe nun be nun otileborkar mbe ayen oyep odem lē kase a kea ge tor bia garu embe ba chic apkang gerald lake ga jar esem mbe nei-ba <hesitation> batony butte ntie ko inselen wasang be wat se a'du tar inye pka ingeb nen abur <hesitation> kembleble bem oshie mon kpele ba le da thel ashwe acheled mbe mule whe nbelo mē unba kan bajour bosam bosunleptio <hesitation> bonchi ogae tomi anem inga opele otu ashe le oslue o ge pe pank le oshie oba ge banpkoweng ge le oshie inbaab gasus kembelle be pkele you weh. Kene mye mule letem mba sa kapar teteelemu ba wa ka be wan A be men ke ba nke lefad ke kem a soy mke nkebe wa ba yep be them lyme a be tyme ke ku guang be tah opakala nmo theng baye baye mbe kanong a ye otare chor <hesitation> mhe aye kela be ra pkel ele hesi me mu le ba yep a fe baye kese awank kam be kcheng na a beb abachi a badi a mong pam be ana wank ebeb eha de efung aye oh wanik ba yep kang kang ah ka bion Keh be tum onyeji bafu te kase oba le erude ene na yuye jumo na ye akule mye mye alah chidimen <hesitation> ke be dung men ekule be dung ye go la yed a obu nsu abung yen wa ga ale yed <hesitation> nseleng ba be infu me mu mbad boyep phu a qu <hesitation> nkong ayegi info babela ingde ofor achii ofem ne be bun ptha bayen be be nfo cheit mmo ba kem be kese ba batun baba kembe kese ba yep chi mbe be rakare mbe be chi mpan ban kpeasha bankwashi ba yen ne yene asema ku pkele per mken wasson mblole yed inkele mumu mba pe ba tor impub gasu muk ba gear man ba tua me pator Tem <hesitation> and cocoa con tode le oo nka te kamune because ashane we man ani okwa onganye oshi kamu okpo he bauyep eh ba yep mhe na ekua oshie nefu ne bu azei nen ape bauye bachi tenmp but cocoa a ocwa onuk le cocoa oshwe kang kang wor oyen deng are cocoa yen oba zem tar tar allimst ayen cocoa ayen a de wahouong anyen otan kamu amachi ame nei cocoa oman pkork ame ake bera bong and bong kang mule bembam Oku anyi tété ke nwu me buson bu kam kamu kafa. ne biyep cocoa amu. bakire osure kanong-kanong o be yip kabru bi tat ke su o-fuom hpole ne bi yip cocoa mu bi mu bi reng-ené bife bi dang eda shee. cocoa oku obi akpuga kainteg nki-ki mu sederig baned bukyi mbéten nju nanye-nanye okan oku kwann di sin cocoa nang kanyu na-ki chupang kiman anyi me to tchi oked mu mbring abuo kasi mu he ka ked nke mu sheng bato. ke káked nke mmu sheng baito mbe oka gara. nsheng bato mbe bise ne mbe sun-sung-o mmu sheng anyi to kanyri enyam ke bi mu be nang elced ke edimigha nyiten nyi bimu bi nang ere ba ram ka nyin enyam anke kantean kpok bi-yip bife. bakire ambe mbé esu eku eba anyi befe bafo eten ke kiked nki oka gara o-shi nki kii kunê bem bem okagara oyea mo. nyden binyden mu-men ghu ajuob ba to ambe nang esri nye-sung ng esun bityen eyen ditaha kisu deteere Nkele ka bion i thuta before esu baned ba pkele be <hesitation> ba wed ba bang ku le bang kang nuo for me odi ka kem eyam ofa mu ofu ne ogupong bator, pator ope ben ar bagua chil ba ma chi afo achi ka ked lezoo ande afene sea okom onol mu nule asea obe tuase ofa optoorga osel oye so yen a yeld hean choir mhe bu may gang be lar be mufiy onel ochi o dem mepa ketor intue baneh oyan mye ko etur offe otim apu Me tor ma chi ke chum ntue okakara nke ba ku ba chi nke para yank e apkorga <hesitation> a me mule apkorga nezi okakara opebe <hesitation> bem abi be ke da yane akporga ne wor tah ba le ne nka nkiwa ka pkopko Apkorga otim nwe a ma dung netur nka muchi anyo bor kel mbu me nuchi me mu te dea chun, mu chia oned mu chi le oghe oned mu mu letu oche mmu okenda me chi otiu la shi tale le tulashi ba ned nubekur <hesitation> Ke ki ked anki bi ku biem chuo mbi-bi kim ochee wa ochee okundi bi anyi bi pem. nbi-bi nim be-o. biem-to mbi a juo aku kijii mbi bi-chi bi-chuap o-shee okundi a sedeng be. di chi a ndi ba pan to mbe beko kiikim ne ese a ki rong wanbone-ne wanbone ke esie. ese nyi ekiabe-kanki ki nyne ke bukyi ki ese. baned bakire omwing ebe mu otang-otang-o a ntchan o dim okpu omung ese wei amu da yip kanyn-afu mung me nku nyne ka nyn-ese wuu-anyi ekyi ne bunanbane esi kanyu-kanyu bafu ekuroke dibong ejii oje kitche-kitche nke baned bakiri ke bon-chi odem o-mung kambe mbe bafere ke otchim dikun me-anyi ke baagku dim abon ke-kim bafu me ke nfere otu-ekruk mu kiku. ese nyi-nyi ko kan-kan osie ngi ojii biem-chi biem abi kan-kan ke bii ba ne bira. mbi bane bira o chuo. ajuo kambi kitchen ene ne baned bakire ba da kpet bakie eko mbe ba-da-te ke dikan. afa ke dikam bafu etere wei ba da ejubari. Nki ke bi-mubi sedeng ke buhyi bitu biem ambi ene be nuo oned nang obonge mu o-chi oman eyip chuom ojaneki ofe a-chuom ki-kan-wo afere ke o-chim buku wu to a-yimbing kan-kii buan bane eyen mbe bnasung kan-kan kpole ne banyi-nyi kantak banyi-hyi baku bafu buku. akii kanyo-kanyo akie kambe. afu any-deng ne ntohe oned mu otchi o bu dizin. o bi okpok mu o-chi o-chuap kiku nki-kii nang ke otudishi. muko ari bira mbi-bi dabi uwuam nkere-okere be bayen bi ku tun kambi kashi bifu eyen ebong e jii nyi nyinem katak. eh nyi wo adare ba chan ba te kebikim-bikim batikambe ke wo kirun woabe mu atere ke. o-tchim dikun banchan ba da-shee wa afu a sheng baat a-jei afe o-tchim kise dizung eduu anyi eti-enuong. eti. e-chambang. biem chuo nbi-muring wa otu nichi mu o-suee okundi me-muring kambi nki-ke mmu sedeng moun bane-eji ntu kambe eduu anyi e tien